Indi khurambisya chiretiyo nende chitivwi.

Nemala khulya sye angolobe, imbukula kumuswaki nasyena kameno mala nasi! nasaba esala yange nasala nakenda munjju, nono khusaba! khusala okhwo imba indi khekhola exasize mala emba indi khenganikha esi wele wange namala esala nenacha nakona asii.

Omundu awuyanga musyalo wacha mutawuni, kakila enya ekasii arambe afune chisende chekhukhwilisha nekhulolelela efamily oba mungo.

Entaneti kumulembe kuno erambila khulusimu, yarambisya chitivwi, yani bibindu birumikhila kumunyakasi, ari nga soli nabyo taa, aba sonakirumikhila taa, nebulayi buliwo, indi ekhoya kavumenti yapungusya ebeyi khubindu bino bibyenyikhana byarambisya byekamasanyala! byasitima nekhwanyala khurumikhila entaneti.

Kayeta bakhasi mukhukhola byaasala bifwiti bifwiti nga khusubula bibindu nga chinyenyi khuchisoko baba nga banyolakho kamakoba mafwita ako bosi indi aba bebeshawo.

Khwombekhanga bibyaki mu! mungo, khwara anjje khwa! khwabimala nekamasisye khwara khumisala ari khwaramo kamayndi kefwe, khwaramo ne! nebilyo bibindi nga bulo nende kamayemba.

Chinfalo che anyumawo Abe omwana omukhana nafwarire elongi, abele bawuchucha lakini wakati yino nolomakho Bali khebacha nende kumutindo kuliwonbali kwadoti kome namwe dikito nono sebabonakho nende ayibu taa isipokuwa chifwamili chilikho nende buwele chichirerawo nono mashariti.

Babami barera kamakambila khusyalo bafukilishana nebabandu baloma bari nekhukhola sino sibii babandu babene bamanya lundi bakhola bibindu bilayi baloma bali khola sino sinyala syarera bumiliyu khusyalo.

Babandu bacha mumesayilo, enchisaya ebayeta khukwara bulayi, bala khukwara bikubo bibimbi nabi sana sana bakhana taa, baba bakwara chingubo chibawelesya esyima, sikila nochile mwitembeli, kenyikhana wakwara bulayi mala wesi wawa wele sirifwa.

E! chisako nekaatuli, kakhuyeta sikali po!, khurera enchowachowana mubandu, sikila ocha wekopa wayila omwana khusikuli namwe wakhola byasara mala efwamili yowo yanyola bukhala.

Mumyaka kirano nibona nga namalile khusoma, nafunile ekasii, sesi nayilile omukhasi, yee! nombekhe mungo.

Bilyo bekhulya bino ese nga omulimi nalima namisya munimilo yase, ebele chinyeni, ebele kamapwondi, ebele ka! mwoko, kamatore, ebyo byosi byama mu! mumukunda kwange nikwo! nibyo nalima nibyo nibyo endyakho.

Nono ekawa elimo chisendi chingali sana sana kila bandu bamangila khulima.

Bndu khusyalo khula khunyola tekinolochi, kali mboo busomi butiti.

Serekari namwe babami balinekhusomya babandu khuyonja mungo chabwe nga beyawo, babalekela khukhwombekha bibindu nga bibiko nende bisakati nemungo mwaba mumiliyu.

Covidi-19 yakila kamasomo kafwa bekala kamasomelo abana baa! bakhana bakhwalikha, basinde bacha ekenya khuramba bafune chisende chibalisya.

Khungona khu! khu! khurera babandu balomane alala, khwabekhasha khwababolela bibi byekhulomana lundi bibi bye khuyingana, khwababolela khuli benyikhana babe alala basi nobona bibi bino bibawo! birurawo nekhuyingana khutambawo.

Khulima khurumikha chimbako chekamakhono, chimbako chechikhafu, abundi balikho bulayikho nekimyandu barumikha chitrakita.

NGO erunganga serekari neyarera aa! khuchowa chowana khusyalo syefwe.

Khubawakho syekhulya kabari wafunilekho syekhulya owasyo sali nasyo taa, omuwakho akhaba abe buyeti bwebusilikhi ngo omundu walwalile amala sali nga neyenyala taa ewe olikho nende lipesa wamuyetakho wacha mukhiosipito, wabayetakho munyafasi chikhali ndwela taa mundu nafwilile omuyeta khubona ori mumutimilila khumasika.

Khusinga chingubo sili silayi kakila onyala wabira mubandu ngoli omuchafu baloma bari ee! oyu kechile mubandu kapukhile sana abe sasinga chingubo.

Bya shosho mediya byonye! byonaka chifamili yani mungo sana kakila babando balolelanga bindu bi! byebukosi khusosho mediya banjja khubona nga bakana babe nga babifuna mu! ngo mwabwe ate nga sesinyalikhana taa.

Babandu bakofule khusyalo, sebaba nende byekhulya balala taa, balala chimoni chibofula sebabona taa, balala batamba babandu babayeta bamalilisya nga khebawumiya sana sebaba bulayi taa.

Khushalo nowenya khube khwelukosi, yila babana basome nga wayilile babana esikuli babana bacha basoma amala babana balayi, wabalekela chisambo, wabakho nekansoling lessons, babana babaksnsolinga bamanya shekhukhola bakhanywa busa enchaka taa nebamanya bari khuli nekhulinda sishalo shaba shelukosi shaloba khubamo bitulungu nebabefwi taa.

Butinyu nibwo babandu banyola nga bawambanile nebabandu babi, sinyowela elala bakobosha maendeleo enyuma nalundi babandu mushalo omwo sebabanga bachowachowa taa, bela enyuma.

Kamakesi kesi imba bakhana babayesya nga basili batiti, mbaloma indi nywe mumwa nyowa khale khuyesya, khufuna chinda enywe mwasala, mwikhalilikhe mununye babana benywe nga mwamalile mwile esikuli, nenywe nanywe mukhayesya nga musili taa, mumwetubila mubindu byebabandu bakhulu, enywe mbawa kamakesi indi nemulekhe khukhwitubasya musambo chebabandu bakhulu nga musili babana, khemusome kumukamba mwamemo sisindu syekumukaso.

E! chingelochino chaba ndi khusomya bya! khusomesya! baba! Khusomya babana mala wabona ori baba nende hesyima esibasakhulu namwe lukosi nenabo banyalisye khu! khuba nelukosi nenga babakhoma babakhomyasa sebanakho! nabanelukosi taa banaba nende biwumo.

Khukanibwa ngakhuli khekhukholola khuwambekho emunwa namwe nga khuli ekhwasimula khuwambe emunwa nyo ukhabukula bulwale nibwo ewekholwala wawambisha babandu bakhuli simbii taa.

Babana khubekhashanga akoloba nga khwamalile khulya sha akoloba khwabasomya kimima kyebabukusu nga nekhwachowanga nebilyo byesi khwalichanga nekamechi kesi khwanywechanga nebibindu nga khukhwingila embalu nebibindi.

Balala sebafwayo taa abundi serekari engene ekhayibwa khukhola, khumanyisya bandu ngebirira khunakhalondo, khubirira khuchitivwi nebirira muchisako chebabandu khusyalo elala, yani nekhumikholo esi bandu babusanila baba nga beyika elomo eyo.

A! khubela chisebele chefwe chikhuwa kamechi kekhunywa abapaka kyenikhana khuchilinde nga chili chisafi khubolele babandu baramo buchafu bakhakakho baramo taa, khubakanisile elala nebali babana batiti nebareremo buchafu khubabolela bangala baburusyamo nesikile khuchilinde chindayi nechi! khukhanyola bulwale taa.

Khubalekela kiminyongo nga babona engeli yesi khukholamo ngefwe yesibukusu nee khuli khekhukhala babana embalu baba nga bamanya bari kiminyongo kyefwe kyesibukusu, omwana ari ne huhwingila

Yee! khusoma khwarungilekho khuchowa chowana khusyalo khwase kakila babandu basomile bafunile chikasi.

Babandu ewefwe bafuna limenya mukhulima balima bilyo byabwe bakulisya bibindu baa! ba! ba! basubula, bafunja chisende bafunamo kamapesa

Ee! khwenya, khubukulanga kamatore khwalya chinyama khwanyo! khwangona kimyenya babanywa china! bibindu byabwe nabo banywa, khwa! fwara chingubo chimiliyu, khwakenda nga khwasangalile aa! muchi! mu! chisiku chikhulu chino.

Butinyu bwesi khunyola nga khwawambane nebabandu babi, khunyolamo lifwa, lifwa lino licha nga bandu khaberana ne nola bandu khaberana lwekhuba amee! omumenya wowo esamenya naye omubii sakanisa iiu! uyo okhokhola nekamani wamukanisa sisindu silayi taa.

Bilayii byesi hunyala hwara mubirekere byefwe bilii mbo humeka shuwa ndi kamasomelo mubirekeri byefwe kalimo namwe taa, kamatwalilo kalimo namwe taa, kamechi kamamiliyu kesebele kalimo namwe taa ebyo nibyo bilayi byesi hwenyihana hura mubirekeri byefwe

Babami bakanibwa bapilila bekhusyalo, nesyaba silayi mungeli indi barawo kamalaka kakafuka babandu bekhusyalo esyo nebaba nga banyalisya khulinda sisyalo syabwe syaba similiyu.

Sesibechanaga silayi khusoma khukholo chi! chichili tafawuti taa lwekhuba soli ewe wekholo eyo taa nono aba bechikholo chabwe baba nende tafawuti chekhulindana oba tafawuti chengagakana nono nokanikha khukholo echo sokhola bulayi taa.

Ubagayida mala wabakambila wekhala nabo wakhola chimiting mala wababolela bulayi bwe khula khwibirisya bubi taa mala babe nekimima kimilayi barye bandu bakhulu.

Bikala byekhukhwipimisha khawukha khamunyafu khaki! bikila wafuna khumanya chindwale chesi olininacho wamanya wilinda oryena kamakelenda wamila makelenda siina, bulwale bwachowile khukhwakama wayee!.

Khu! musyi! mutawuni! mulimo bindubilayi nga network ne! ne! nechikasii bandu khunyolanga mutawuni chindayi chikhulipa ee! kumwesi nga kwawelekho lakini musyalo khwikhalanga busa, khulima khwongene kila bandu khuchichanga mutawuni nekamasomo kamalayi mutawuni.

Ekasii yange khwichuma, ebechanga busa yebulimi khuyenja sekhulya babandu base bosii baa! babe bulayi.

Bandu khumenya mutawuni namwe watima musyalo, warurayo aa! benyikhana banyola kamechi kamasanyalasi yani bibindu byebarumikhila mubulamu bwabusyele bili bilayi ate bili akhangu, sokenda lukendo niowabinyola tawe.

Ese mumyaka kirano nibona munjju endayi yenombekhile khukhwama mulukesi lwange namwe khukhwama mulukesi lwanga naba nombekhele enjju endayi, nakulile liswa lili liloba likali lyesi inalimamo nga naritayile asii esi namba.

Babandu babenya buyeti khusyalo bosi khubawakho khatiti khesi khuli nenakho, kabari sekhuli nenakho taa, khwabaloma bache baa! bafune kimilimo barambe! chikasii barambe.

Bulayi buli mukhukhola chekapu, namwe khukhwimenyelesya bul imbuka, silindi ewe onyala wawuka oli indwala ngana khufwa, khana solwalakho taa buri namwe dendwala taa nekhana olwala, esyo nisyo sikila khwakhola chekapu bulimbuka.

Kumutikhinyi enywechanga echayi nende! nalima mwoko wase niye endila khuchayi yase kumutikhinyi nende kamapwondi kase niko enywela khuchayi yase yekumutikhinyi.